Ɓaa taa nə mee ndə bi nən yausə tíí a mbə nd sesə ɓa, nə kem wáno nən yau yau ya'a, bə kwasə nə keesə masoɓa, ya'a mee ngə tirin a humu mee ngən yau mee ngə waraa tanda ɗáán mee ngə wo wo'ngaa le'e nə, taalə ngə kər mbəráásəma ngaa ti ta, ngə kər mbəseyaa ngaa nara, tetkə mee sə solon yin káá yi piɗ tááɗi kaafin ma mbəráásə ma ma mbəseyaa səma yi káá yi kang nok nok siyora mee yin káá yi taa hansəka, a tom. keng ngaa u nawara, awo rabte me han kéenoŋ, kənə káá nə ma ya'a na haa kwééa nə sáá, ə ndə wáánəto maana, tatente mee yi híí sumbatan mee ɗéura sumbata manənə kənə káá nə haa nə nooɗiira ko nə yo a ndə wənə to kwante kənə káá nə ma ya'a siso mee hánóó ko wonənə kənə fangya ale kobaa'isa na sək bə ta̱ ɓa. Wonente kuma ya'a a tand ayi kwalaari ɗon mee miniu yi kwalaari don mee miniu yin pəə mbə sááɗ ɓa maa, yin pəə hánóó, yin pəəa bə sáá sáába, sa'annan kuma ngənkáá kaafin ngə sáá, da yake ya'a yi sem ngaa nara Kə ngə káá ngə gwat fin ngə na ete, ə ngə si maabirira, yi daidai so, ndə bo kwasə na kéésə mee niina nən yausə nə séé ya'a a tandawa, mee aɓa ma mbə tomtomɓa peler, nə kéén ɗana yi sem ngaa na ra. Nawá yi kadan keng, mee handawéen ko ngə kwakwa, ko ngə sem kwakwa ra, hana paageya yi woɗwoɗo, hana maage yo woɗwoɗo kang nə ko bəsə a wanda, amma ya'a yi sem maasora, mee hamda wéesən kwakwa nə ki yi piɗ ɓəsa mee ngə wilsə intíín ki yi piɗ yi faɗaa sikoo, mee kaa kanannə koyi kana tarda yi təra fer sumbatawa gə wər sumbata yi kən fer embawa ngə wər yin korə emɓa, mee kə ngaa fang gə ngaa yadda nən kéésəya ngə ko'ngan kongra mee miniu yi solon ma tanɗar kə ngə káá ngaa yara yi kana tanda nga ma ngə fangga, mee ndə mbəseyaa kaɓa maa ngaa nə kéésə mee ngə han kéénən ngə gwada, sem ngə too koɓaan ko ngagtirig ra kən pelel a tanda ngə káá ngə too fining ngə nəng maaga ngə se maaga bəka mara kanaa finda, ndə siso nə kéésə mee ya'a ən tənəwá ima mbəsa banabana u kwasirawa a tənewá.